जहरुअ है, जिन्ग्न बदि सभ खलम्नेइ त्सेइये, बिअ लेत्र बुस्तपुर् को है, कौनि, बिनि खोरुअ है, से गब्र-गब्र, ग्लोगोलौ त्सेइये, बिअ म खलम्नेइ, बिको नर्, लेत्र बुस्तपुर् को नर् ननि है, सब्से त्सेइये, फ्लोरोगोलिन त्सेइये, बिको नर् ननि है, सभ खलम्नेइ। भिअ म खलम्नेइ, स्कुप् खलम्नेइ, बिदे हैक् ननि है, सभ खलम्नेइ, सर्पेस् को है, सबर् कजुअ खलम्नेइ हैक् त्लेइये। भिन जे गब्र-खोरु त्सेइये न, बिअ मनि लेत्र बुस्तपुर् को है, जो म खलम्नेइ रैकिलुगे। जिन्ग फ्लोर् को सभ खलम्नेइ हाक् तनेइ को है, म्प्रए बिश्न सिन्ग्-सिन्ग्, कबद् फर्को ब, म्प्रए गुजो-गुजो ब ज लेत्र थप्थरन् त्सेइये, बिको सभ खलम्नेइ जिन्ग। जहरुअ ब गुसुन्ग् त्सेइये, गोलौ त्सेइये, म्प्रए मन्छे दिरेक्स्योन् तिन्ग्न बिदे शिब्बैथ ब त्सेइये, बिअ लेत्र य है, दस् पेन् ब है जिन्ग, बिअ है त्सिकन्ग्लनि है, गत।